Pos es compricau de hazel una decisión acordi que vaiga bien pa tol mundu, porque ca coltura i pressona tien valoris destintus. Lo que una sociedá considera justu, pos otra vezina lo puei vel comu malu. El pobrema es que mesmu cosas que devían de sel comu mu cenzillas d'entendel comu el no matal-si pos ya ves, mos matamus mesmu dentri ermanus assinque con essu está to dichu.